Lillalõ mõtldõh tulõ õkva jälki mino kodo ja mino väega armasaq vanõmbaq miilde, selle et mino vanõmbidõ magamistarõ om üleni lilla. Sainaq ommaq lillaq, kardinaq ommaq lillaq, väega lilla.